Ja ka'ando ja naakeetendo ku doondo ko di'inanuun daakeehndo la'a ndiute daakeendo la'a ndiute in cubeta o in bote tiuku daakeendo la'a ndiute ndiuukundo ja ka'ando ndeekain jaanda'avindo tiuku di'i ku huelundo tiuku nuu yuu nii xukiinindo ku xuunaa keeteña ku doondo nuu yuunii vitnaa io la'a ja kúja ka'ando ja lavaderu ka'ando vitnaa vitnaa io lavaderu vitnaa nyuukaa nake.